A <hesitation> ny tokony atao a dia: kikisana tsara ny sisikan'ny laoka iny, sasana tsara moa mazava ho azy rahateo, dia alana tsara ny tainy. Dia raha tokony tena azo ihinana azy dia izy atao friry mihitsy amin'izay mba malemin'igny aby ny taolagna any agnatiny na avelana. Dia izay mba tsy dia a <hesitation> aza i <hesitation> mba a <hesitation> azo hisorohana ny loza aminazy.